<hesitation> Sehil am, yiɗde ñaamde ñaamde moƴƴere ko huunde feewde no feewi. Kono noon mbeɗa anndi aɗa yiɗi suukara no feewi. Ɗum fof e wayde noon potɗa ko anndude ko hollum moƴƴe cellal ma hannde e janngo. Ni woni ngoppaa ko njiɗɗa koo mbaɗa ko moƴƴee maa ko. Mbaɗta ñaamde ñaamde moƴƴere, ñaamde heewde cellal. Nguustaa, ñaamde waɗde suukara, ɗum moƴƴaani e ma.